די ווערטער זענען געווען געשריבן אין א פרעמדע שפראך און ער האט עס נישט געקענט פארשטיין. ביז ער האט ארומגעגאנגען פרעגן אלע מענטשן אין זיין שטאט אויב איינער פארשטייט עס, און איינער האט עס געקענט ליינען און ער האט געזאגט אז דאס שטייט אין דעם וואו ער קען גיין און ער וועט טרעפן א אוצר. ער איז געגאנגען צו יענע פלאץ און ער האט געטראפן א ריזיגע אוצר